Idɩ wam kʋ wakɔ namʋ nʋ ɩtiava la ɩdɩ wam abʋ ɔyawa nʋ gbɔwa nʋ ɔkɔ bʋa ɛdɩɛ wakɔnɔ wakɔnamʋ nɩkpɔsɔ lanʋ ɩkpɔ apkɔsɔ ɩkpɔsɔ la ɔlɛ ɩdidi bʋakʋ akɔnadawlɩ kana ɔbʋ kʋ anʋna mama nɔ nɛfɛ kiʋa nafɔdawli kana yakɔsʋ nʋ ɛtʋfʋe wani akɔ namʋ ɩdidi lakʋ atsɩ namʋ ɩdi wanɩ ɛlʋ ɛlʋ ɛlʋ yakɔsi ni aurdi awʋtie ava nɛvɛla ɩdi wanɩ bialɛ ɛlʋ ɛlʋ ɛlʋ akpɔsɔ dʋ akpɔsɔli mɛ nama kʋtʋ ʒɔnʋ ɩdi wanɩ mva ɔlɛlɩ ɔlɛtinya atani abʋ ɩdi wanɩ abʋ abʋ kpaa nabʋɛ kʋ wʋnama kʋtʋxa nɩyaxa nɛvɛ klʋa mɛ naʒɔdɔ mɛ ɩdi wanɩ lɛ ɛlʋ ɛlʋ ɛlʋ kablɛ dʋ ema dʋ e kotokoli dʋ <hesitation> akablɛ aʒɔɛnʋ mɛ layɛa ɩtsʋi dʋ anglɛ dʋ almadʋ fransɛ dʋ atani abʋ abʋ kpaa nabʋɛ mʋ wʋ awʋsʋɛ kʋ wakɔ namʋɛ lanʋ ɩkpɔsɔ kakɔ nabʋ akɔnadawle anʋ bi kʋ yakʋtʋ xɛsɛ navla la kɔmanʋ ayɩli kɛ gbʋlokʋ nadʋ nʋ yaxɛsɛ ɔbʋ bʋa ɩtimiɛ bʋakʋ ayabamʋ alma kavla bʋakɔnanʋ alma la mɛ avani mevʋtɩ makpʋna niliʋli mɔlɛ goo nʋ enya nali bʋa mʋ mɩekʋalɛ nɛfʋɛdi kɛkamʋ ɩkpɔsɔɛ kɔtabɩ anʋ ɩdɩla mavanɩ ɔmekple mɛdɩɛ kʋ malʋtʋ ʋanɩ makʋtʋ ɔbgɔ alʋ nyie lanʋ mɛ amidɩɛ kɔmakamɩ ɩkpa lanɔbʋɛbɛo.